Ny kolontsaina any Royaume-Uni ny ahafantarako anazy dia mbola manjaka be ny fanjanahana any amin'i zareo any mbola ambonimbonian'i zareo be zany ny resaka fanjanahanae mbola manaraka ny fomba ny fanjakana taloha zareo. Dia zay ny kolontsaina any Royaume-Uni.